طبعاً راح، أول شي تفصل الماكينة، وبعدين راح تفحص بقية الأشياء مثل، <hesitation> الأشياء الخارجية في الموتر، يعني هل متعدل سمكرة أو مو متعدل، هل غي- مغير شي في الموتر أي شي راح يغير في سعر الموتر، موايترا دي، ترا الأشياء هذي، هذي كل الأشياء راح تغيرفي أسعار- في سعر الموتر.